الحذاء ممكن يتربط بكذا طريقة، عاليوتيوب فيه أربع خمس طرق لربط الحذاء، بس الطريقة العادية اللي طول عمرنا نسويها، نسوي حلقتين وندخلهم من جواة بعض ونشد، فتطلع عندنا الفيونكة، حجة ال -الحذاء.